Ma' zana jwa'n na nakap ndyak nun ma' kap nya ma' ndyakna nzyebna ma' nak xe nak re mbela', re mbela' na ay asta benta jwi'men ma' na- na narax ndyak men asta mbro xyamen men mbro- mbro xobmen ze njwi'men ma', tak nakap nya ma' tayi'a xin- xin ya mdo roba ma' xa mdoxkua re jwa'n ndelo izyore per ma'ba na ndyentana, kon thidi ma' jwa'n na ndyentana lozon na ndyentana na- nak re baboza, re ma'ba na nakap nya ma' anta nde libyou ma' chanmen nde libyo'u ma're jwa'n ta nzy numen naba na nlya ma' len chanmen nlya ma' len- len palad na, mbay naba nzo ma' len tyz palad nke taxla lar tyz palad nke taxla ze nak be yiba'na le ma'taya nryo che ze or ndo yiba ze or nal ze or le ma' nde bike yo'baza, per jwa'naza re ma'ya na nryod lozon nkap lozon, na kon thi dib ma' ta nkap lozon nak ngej, ngelaz ¡ay! Nabyo'u toz tir ma'ba na kon mdin, mdin za nabyo'u per ay na ndyen tirtana yo mbin len lisna na ndyen tirtana jwa'nta jwi'n mdina tak nabyo'u mdin nakap- nakap na ngo ndenu zos ma' na ndenu zos ma' yiz ndenu re zos ma' re jwa'n jwa'n nazosa ye' wiz na ro ma'ya tys jwa'men jwa'n ro ma' jwa'men thi jwa'n, per re mdina asta nkuan mdin pa nlya mdin asta na akta thi yer lud per le mdin nlya le mdin per ze ntati mdin re chanmen le mdin nzo ro lo zylmen le mdin nlya len re len palad ntanmen lud re jwa'n jwa' ze nzoa'la mdin tya mbay na re ma'ya na nryod lozon. Mbay ma' jwa'n mas nlas lud len cho xomod nak xa nak ma' na gabna re ma' jwa'nta nchub re jwa'na na ny ma xenak re re mbeza, mbeza asta nlyn xab nda lazon nzo bes <hesitation> ee cho zi cho- choxo mod mtan xa nak yal mdo roba ma' kuan xa ny ma' nela ma' cho kuan tyakla mnea ma' le cho- cho thi men nde gax thi ya guj lon chozi men nde gax tyak jwa'n cho zi men nde gax tyak zi kuan tyak men nly ma' abis lomen xo benta tud pa nche juad'na ze yed ma' gax naze te disnu ma' men, per jwa'na ze nlyn zi xabza cha nzo- nzo nzo chokuan asta nuga re re mbakana na xe nak re mbakana naba nlo mbak nabil ndyak mbak nabana tyz mne- mne nden mbaka kuan ndyakmen en kuan tyakmen len kuan ndeke xis men mbay na jwa'naza nlin xab za kuan nliy xomod xomod kuan nde nu mbak kuan nly ze tamod ntak be mbak, kuan nde nu re ma' jwa'nta tak beba za nly ma' abis lo men naka liga nde gax ya guj nde gax zi jwa'n natoz lomen nde gax zi yalbyo nde gax zi yix' nde gax zi jwa'na naze <hesitation> ze nnn- ze nde lasnaza bay, nlasna jwa'na nak nzo xab yekna thib na ndyo ndyena lud yekna na ndyena lud xabna e kuan nliy za tamod nak lud ma'ba kuan nliy xe tamod mtan dios ma'na, nar toz men nginu men ma' nginumen re ma' jwa'n ta nly- nly abis ze nkebe lo mena <hesitation> perna' na nginudna ma' tak dyux kixma' naze ndema'za naze nuga men nrya nu men lud lozomen zena- zena tyak tamen lo jwa'n ndeke xis men tys tayal toumen loney na.